اكتر لحظة حسيت ان انا لازم نبقى قوية ولازم نواجه الخوف لما كنت داخلة على فترة الامتحانات في التمهيدي الماجستير. وان انا كنت تعبانةجسديا وفي نفس الوكت كلي خايف ان انا منعرفش نحل في الامتحان، وخصوصا ان انا عندي ميئوليات تانية غير الدراسة والشغل، فاضطريت وكتهي اني انا نستعين بأماي، واني انا انذاكر وهي ساعدتني الصراحة، وبقيت نذاكر ليل ونهار ، ونحل والحمد لله نحجت وواجهت الخوف. ودا معناه انا لانسان يقدر يكون قوي لو عاوز يكون قوي ويواجه الخوف ابتاعه.